Jadi <hesitation> alhamdulillah ye, <hesitation> nenek itu punya teman emang banyak dari lingkungan dari pengajian atau apalagi lingkungan sekolah gitu banyak alhamdulillah semuanya baik semuanya spot semuanya selalu perhatian gitu ya memang setiap manusia tuh karakter dan pemikirannya kan memang beda-beda jadi kita harus bijaksana juga ngadepinnya kenapa bagaimana sih caranya kita supaya teman kita banyak ya itu dia kita jangan kita jangan mendikte kite jangan pernah apa istilahnya menilai dia buruknya jadi kite nyantai aja jadi kalau kita mau apa sih contohnye kayak gini kayak si mami itu orangnye protes mulu bawel itu kan urusan dia kan gitu ya jadi enggak usah dipikirin biarin aja karena kita juga butuh orang yang seperti itu kita butuh orang yang memang protect gitu loh orang-orang yang memang agresif dalam segala hal gitu ada juga orang kan yang tahunya cuman ngatur-ngatur ngatur doang tapi die kagak kerjain ade juga itu tapi memang semua kembali ke orangnya masing-masing ke kita juga sih bagaimana kita nyikapin mereka gitu ada juga yang pundungan tau enggak pundungan. Benengan ntu ambekan gitu loh enggukan enggukan kalo kate orang betawi enggukan jadi ga boleh kesinggung dikit nggukukan, diem aje, cemberut aje kayak dompet tanggung bulan tu. kayak dompet ditekuk, kayak gitu kan, tu ade juga yang kayak gitu temen, makanye kalau kite mau teman mau banyak karena manusia itu kan karakternya memang beda-beda manusia itu isi kepalanya memang beda-beda jadi kita harus bisa tuh bijaksana ngadepin semua karakter teman kita alhamdulillah dengan bersikap seperti itu ya teman nenek ya banyak di lingkungan apapun gitu ada juga giliran ama duit diaturin kita eh bulan bayar lu eh dia sendiri juga bulan bayar padahal ade yang kayak gitu.